Ano oshinamwenyo sha ndjanga lela ano shandjangumukwa uusiku osho oshinamwenyo shono hatu ithana ehwiyu. Edhila. ano edhila limwe lyehwiyu hali kudhila uusiku ngeyi. Edhila ndyoka anuwa ihali monika omutenya. Ashike uusiku olyo ethimbo lyalyo tali pashiyona. tali tondoka nomapandanda. tali tondoka nomikunda. Ano ehwiyu uusiku ohali longo iilonga yalyo lela lyiitulamo. Ehwiyu ngele owaadha tali tameke oku lila po. nenge opuushiinda woye mpono. ngele nokuli olya londa pombanda yondunda yoye. ito kothamo megumbo mo. Molwaashoka ehwiyu ohali longo iilonga yuusiku. Muusiku omo hali kala lya ndjanga nawa. Olinapo nee omeho gamwe omanenene ngeyi. ge vulithe noolamba dha onandjokwe dhi dha popilwe. Omeho nee ngono ogo nee omeho haga monene kokule. Sho osho hali longele uusiku. Ohali longo uusiku. ngele olya tonata mpo olya tonatelela lela. Tashiti olya naana oka- nima heya koka kuunongononi heya haka longithwa oku tala iinima mbi iishuushuka. Tashiti ehwiyu uusiku kapena nando shimwe sheli holekwa. Ohali monoko nawa nawa. Tashiti oshinima nenge oshi kale shili oshinano kokule ndele osheli hala Ehwiyu ndyono olina oku tuka si- uusiku mbo. Ndele oko lina oku thika. Tali longo shi lya hala oku longa. Lyo nee ehwiyu ndyono molwaashoka ohali longo uusiku ohali longithwa nee kaantu mba haya endele koonkambo. Ano aantu mbo haya anekele. Oko nee haya longitha okadhila hono. okuli kayila ndele taya falwa naana mpa ya hala. ndele taya ka talwapo natango. taa longo nee iilonga yawo yiikulumuna. iilonga yawo mbyono iiwinayi oku piyaganeka aantu moomposi dhawo. Tashiti okupiyanega aantu shono yelimo andola taya kotha yo ya shitwe nawa ku tate kalunga ya koke. Tashiti ehwiyu olyo nee hali longithwa kaantu mba haya endele koonkambo opo yaye yaka piyaganeke mbono ya hala oku vululukwa naamba haya kotha uusiku. Tashhiti ano ehwiyu olyo naana edhila enenene ndyono li vulithe omadhila agehe ndyono hali longithwa oku ka loga noku ka longa uumpulile. Ano olyo naana edhila enenene ndyoka lya simanekwa nookuli ngele otashiya puusiku ndele tali tameke oku lila. ngele ouli ngaa omumbanda oho tameke nokuli to ningi nomahwilili molutu. Ngele omumbanda oto vulu noku ihatapo. Tashiti to kukuta ashike wa katwa kuumbanda. Ewi ndyono ngele tali kwelengendja ohali kwelengendja naana muuleleka. taliti kehe gumwe wa kotha penduka kehe gumwe wa kotha penduka. hali tu igidha ano moomposi. Ehwiyu ano olyo ehwi oshi namwenyo sha- hashi longo uusiku naana lela. sho oshinamwenyo naana lela hashi longithwa kwaamba haya longo iilonga yomomilema. mba haya longo uusiku. mba haya longele kiikololo. tashiti ano mbo haya longo iilonga mbi hayi kala yili koo alitali dhiya dha holekwa dhi. Mbeya inaa hala oku monika muuyelele. mbeya haya endela pamwe nomilema. mbeya kaaya hole ombili. mbeya kaaya hole oshili oyo nee haya endele pamwe nokadhila ho haku tiwa ehwiyu oyo nee ookuume kehiyu kehwiyu mbono. taya longo nee iilonga yawo pamwe. taya kundathana. taya kwathelathana. taya endithathana moondjila dhawo dhono oondee noofupi. mpa ngaa haya ende yo yaye yaka vundakanithe. Tashiti ano ehwiyu olyo oshinamwenyo shono hashi lngo uusiku. lyo olyo oshinamwenyo shono shina omeho haga monoko uusiku. haga mono ko momilema nenge omilema odhuuhale dhomvula. haku tiwa omilema ndhiya dha kwatitha nyokomwenyo mombunda. odho naana omilema hadhi longwa kehwiyu dho.